Interiopitera ndraiky fômba fiasan̈any in̈y izy bôka misy bôrno moin ndraiky pliosy de irô io zen̈y kô fa pihin̈ao in̈y izy, arakaraka in̈y amizay mampirehitry jiro-môtro ndraiky tsy mampirem- mafaty môtro.